بتختلف طريئة حفظ اللّحمة حسب نوع اللّحمة إذا كانت من الأعضاء الدّاخلية أو لحمة عادي وإذا كان مطبوخ أو ني. تعوّدنا نشتري لحمة كتير اتضاينّا لشهر أو أكتر، ومرّات بيجينا لحمة كتير بالعيد <noise> أو إذا في شي مُناسبة لإنّو اللّحمة بي صير فيا باكتيريا بسرعة. لازم نستخدم طريئة نحفظ اللّحمة بشكل صح حتّى اتضّل طازة أوّل شي لازم نشتري اللّحمة من محل موثوق من السّوق أو اللحّام لي لازم يحفظو بي طريقة صحيحة وما نجيب لحمة فيها دهنة كتير ونتأكّد من لونا، تاني شي ما لازم نِترُك اللّحمة نيّة برّا التلّاجة أكتر من ساعتين وأزبط إنّا نتلّجا دغري، تالت شي ما لازم نِغسُل اللّحمة حتّى ما تزيد الرطوبة وتزيد الباكتيريا. رابع شي لازم نعطي اللّحمة لقطع زغيرة ونحطّا بكيس plastic مأسوم على عدّة الوجبات. خامس شي لازم يكون الكيس ال plastic مسكّر منيح وما فيو هوا لإنّو إذا صار في أوكسيجين بتفسَد وبيتغيّر لوْنا. سادس شي لازم نشيل الدّم مِنُّن كل يوم حتّى نِحفظُن لَمُدّة أكبر. سابع شي ما لازم نحط لكياس اللّحمة فوء بعض ليضل في هوا عم يمرُء. تامن شي لازم نحُط مُلاحظة على كل كيس إيمتين تفرّز لا نعْرف أدّي فينا تخلّيا بالتلّاجة. تاسع شي ما لازم نحُط اللّحمة بي مي سخنة لنفك عنّا التّلج. عشرة لازم نطبُخ اللّحمة دغري بعد ما يتوب الدّلج حتّى ما يصير في مايكروبات. وأكيد ما فينا نجمّد اللّحمة بعد ما دوّبناها مرّة تانية.